yato biasa kande di nasu pake kaluku dento di sanga. <hesitation> apate dento daun battawe di pasisola to kaluku mane di tu'tuk to daun battawe sola kalukunna mane di nasui jio anu <hesitation> wajan mane di parokkoi wai mane di nasu. terus den omo to sanga di nasu santan pake, pake utan sola bale di palakoi duka kaluku, mane den omi to disanga pisang peppe', yato pisang peppe' biasa di nasu jolo to anu <hesitation> punti mane di palakoi sola kalukunna supaya na <hesitation> lebih ma ballo eke di palakoi sola <hesitation> lambace' sola lada sola dipalakoi <hesitation> kaluku.